זאכן וואס די פאפעגיי פייגל איז אייגענארטיג אין כאראקטער איז קודם זיי קענען לעבן זייער לאנג און זיי קענען זיין זייער זייער שיין. אסאך פון זיי קענען נאכמאכן קולות פון מענטשן און זיי לעבן אין וועלדער.